فحاولت هذه الاميره البحث بجميع الطرق لحل هذه الخريطه و لكنها كانت خريطه غامضه للغايه فحاولت هذه الاميره بطريقه سحريه و هي فك رموز هذه الخريطه و حاولت هذه الاميره بهذه الطريقه تفك رموز هذه الخريطه الي ان تواصلت الي الحل السحري و معرفه طريق هذه الخريطه.